إن أنا روحت القاهرة وزورت أماكن أول مرة أشوفها في حياتي وكان فيه حاجات كتير جميلة زي الحسين وخان الخليلي وروحت المنيل وشوفت النيل لأول مرة وروحت قصر <hesitation> محمد علي وروحت متحف الحيوانات اللي في قصر محمد علي.